Nyenda muno ebizina by'ediini, habwaki ninyenda ebizina by'ediini, habwokuba nibitwegesa ebimu nosanga nibitwegesa ediini kiki, hati nyowe nimbyenda habwokuba ninyenda ediini.